Yɛhwɛ technology a, wobɛtumi a use technology de a improve wo cooking paa, nnɛ nnuane no beberee wɔ hɔ a wonnim noa, wokɔ internet no so a, wobɛhu sɛ nkrɔfoɔ aayeyɛ yeyɛ bi na baa post post. Wokɔ Youtube nom ne ticktok nwoma, ne facebook nom nyinaa wo hu sɛ nnuane asorte asorte nkrɔfoɔ yɛ na baayɛ video aakyerɛ kwane a bɛfaa so yɛɛ no. Nti wobɛtumi paa de technology a improve wo cooking because nneɛma bi wɔ hɔ a wonnim a, wokɔ internet no so kɔhwɛ a, binom koraa kyerɛ kyerɛ nneɛma dodoɔ a bɛde yɛɛ aduane no. Ɔbɛkyerɛ wo nnoɔma no dodoɔ, ɔbɛkyerɛ wo nneɛma a ɔde yɛɛ, bi te sɛ kwantere nom, utensils a ɔ use yɛ, ɔbɛkyerɛ wo biribiaa <hesitation> nti internet deɛ, anaasɛ technology deɛ ɛyɛ, ɛboa, ɛtumi boa, ɛtumi ɛ improve wo cooking skills. <noise>